Yeah garlic la one of ley food la can garlic onion yeah a help improve your eye sight brother yeah when you chew garlic it’s good for ley eye.